أنا عندي تقريبا خمس أزواج من الأحزية، كل واحد للإستخدام خاص يعني واحد للرياضة، وواحد للخروج ،والثاني للشغل، بالنسبة للقبعات عندي ثلاث قبعات أحب البسها في الأجواء الحارة أو أثناء الخروج، أما عن النظارات فانا عندي زوجين وحدة للنظارات الطبية والثانية نظارات شمسية، أحاول أختارهم حسب المناسبات، هم كل قطعة تضيف لمسة لإسلوبي.